<noise> na kutu vii kutu va'a ta te ikuexi á ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i kuu lo kujanijna'ai xi nda'vi kuuso, ye kuuso ye jne'nu te jaxeña'ai ja'aso te ña jaxei <noise> na kuu ye lo ku kuui ye jani jna'ai, xi nda'vi kuuso ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́nso ye kuuso ye jne'nu kenduña'ai ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i.